وش أفظل إني أقوم من وقت وأنام من وقت، ولا أقوم متأخر وأنام متأخر؟ والله أنا أحب الصراحة إني أقوم من وقت وأنام من وقت لأن كذا أحس إن اليوم مرة يمشي طبيعي وفيه نشاط مو طبيعي يكون، يكون هذا الصحي أكثر بالنسبة للإنسان.